Kuchumba 0mucheri gwange, nenkwata amaizi gange, ngateeka 0musefuliiya nenteka hasigiri, nentekamu ekisuura, nenfundikiraho nembaza nendida amaizi kuchamuka. Gakumara kuchamuka, nentekamu 0mucheeri gwange, nendabyamu 0murundi gumu nenfundikira, 0mucheeri <hesitation> neguchya.